Haa aye nebi aye nafaa soto niŋ yaa jee abe futariŋ lissaanss a folota bataa dulaa doo to saňe woo man taa universitee wo ye taa kele niŋ allah yaa maakoy woolemu se woolemu bataa kuŋ fan lati bare nii karanta jee niŋ allah yee maakoy issii ila palassoo soto.